Eks taa olõnõs, et kas tuud kaiaq <hesitation> riigi vai liina vai lihtsält üte inemise punktist. Et egäütel om määnegi uma väärtüs ja tälle määnestki kimmäst väärtust pandaq ei olõkiq võimalik. Taa om tävveste sääne <hesitation> personaalnõ asi.